Ho anahy manokana raha mbola tsy lo izy an, mbola tsisy bibikely an, dia azo hohanina foana fa sasàna tsara fotsiny an dia raha ilaina andrahoina dia andrahoina atao masaka tsara dia azo hohanina foana izy izany fa tsy dia atahorana hoe hisy fiantraikany amin'ny fahasalamàna. Mety hoe lozolozotra kely fotsiny izy raha hoe efa nialon'andro elaela fa mboal tokony ho azo hohanina tsara raha mbola tsy lo.